Kimiku funksion tu e përdorë një fysht t'mbushun me ngjyrë edhe ni maje me një top t'vogël metalik. Kur shkrun topi rrotullohet edhe e merr ngjyrën prej fyshtit, mandej e levizë ato në letër. Kjo lëvizje e vazhdushme ja mundson ngjyrës me kalu prej kimikut në letër.